ʻAe, inā ʻaʻole makemake wau e ʻōlelo me ia lākou e hele wāwae wau i ke alahele eaʻe a ʻAʻole wau e nānā aku iā lākou a ʻōlelo i kekahi hōaloha a hana wau i kekahi mea